Äjtyä nä sä'nhajpatä äjtyä janta' yä'ki kumku'ojmä, yä'ki mero jete äjtyä janta, yäk nyombratzuj nyombratzujkyajpa junta dese mayu omtya'p, 'yorganizatzäjkyajpa je sä'nhajku, äjtyät coperatzäkpatän, ntokatzäkpatät madrina de arreglo, de junta, y jenä hasta que llegatzäkpa äjtyä janta' syänh, nyi'tzäkpa novena'i, kyontinuatzäkpa hasta que terminatzäkpa syäk, yampa como diez, doce dia yampa wa'kutyä wa' syeguitzäjku novena' hasta que kätäkpa äjtyä janta syäk, y 'yorganizatzäjkyajpapä junta' jete wijtyajpa ja'ku mye'tzyaju tumin, mye'tzyaju titya'p, wa'ku jetij kyenpä'yaj je sä'nhajku, y yä'ki kumku 'yapoyatzäkpa wa'ku wijtyaju, wa'ku todo todo creyente, todo creetzäkpapä' äjtyä janta 'yorganizatzäjkyajpa sä'nhajku, apoyatzäjkoyajpa wa'ku wa'ku kätäjku alegre, wa'kutyän nkenu alegre, manhpatät misa'oji y mität ko'se sä'nhajku'oji cuando cuandotät muspa mawä minyajpa äjtyät familia, äjtyän une' y minyajpa emäta'mpä gente ja'ku minupä kyejnayaj äjtyä janta' syäk.

Tambien eneru'oj minpa äjtyä nkomi' syäk, äjtyä nkomi señor de esquipula, igual coperatzäkpa gente, itpa jyunta, itpa madrina de arreglo, coperatzäkpatät wa'kutyä nä sä'nhaju, nyi'tzäkpa desde doce'ojmä, ja'ku täjkäyu banda, täjkä madrina de arreglo, y jyo'pi'k igual sa'yajpa namtzu de la banda ja'ku wijtyaju de madrugada y wijtyajpa hasta las ocho la mañana, y tambien tu'mpa compania segundo dia, segundo jama je trece'oji, y catoce'ojmä tambien itpa celebracion vispera, itpa peregrinacionh y quince de enero tambien tu'myajpa gente ja'ku minu kyenyaj misa, minu kyenyaje äjtyä nkomi, por que jetij alegre syäk, mye'tzyajpa äjtyä nkomi emäta'mpä'i, minyajpa de visito ja'ku minu kyenyaje', ja'ku nyäsä'nhajyaj äjtyä nkomi y cuando janusy tujajnämpa tambien jejtzye kä'mintäjpa wa'ku minu kentä', tambien nä minu äjtyä mama' syäk yäti doce de diciembre, novena nyi'tzäkpa desde día primero, hasta doce y tambien ijtyaju 'yune mapä' myetzya' eya konasoj eya kokumku'oj ma vyisitatzäjkyaje'. Mayajpa ja'ku poyaju durante los diez dia, doce dia mamä kyenyaj äjtyä mama, ya que dia grande de äjtyä mama se'tyajpa ja'ku minyaju kyumku'oji, pero tambien yäkipä' 'yorganizatzäjkyajpa itpa jyunta, nyombratzäjkyajpa junta, me' myetzyajpa coperacionh wa'ku nyäsä'nhajyaju, täjkäpya madrina de arreglo, y minyajpa visito emäta'mpä, kätäjkyajpa antorcha nä minyajupä eya nasojmä, mi kyen'nikätäjkyaj äjtyä mama, yä'ki grupo'i jyo'kyajpa, junta'i, invitatzäjkyajpa un café kätäjkyaj la ora que kätäjkyajä, y yäti äjtyä mama nam minu syäk, namanh nyitzäki nyovena yäti dia primero ja'ku kyontinuatzäjku hasta doce'ojmanhkä', entonce äjtyät jo'patät contento por que äjtyä mama' janu'sytyä syalvatzäkpa, janu'sytyä kyotzonhpa, toyapi'k titya'mpi'k, janusy tzyäkpa milagro, ja'kutyät wa'tyä tzyiu bendicion titya'p äjtyän une'kota, janu'styä nke'pa bendicionh ja'ku cuidatzäjkayaju jetij, jetij cuidatzäjkyajpa, cubritzäjkyajpa yo'tepi'k titya'mpi'k, wa'ku kyokijpyaju de todo peligro ijtupä kumku'oji por que yäti janu'sy jodido yä tiempo, tambien yäti nä minu äjtyä nkomi ninyu' syäk, äjtyä nkomi jesús, nantänh jo'nkayupä' syäk, cada año 'yorganizatzäjkyajpa yäk kumku'oj Coperatzäkpatät, ijtu pagrinu nä manhupä' 'yorganizatzäki y yäti na manhu nyi'tzäki posada'i diciseis'ojmä, äjtyät nantän jo'nhkujete por que cada año jo'kpatät, y yäti nä manh nyi'tzäki posada' nä manh witi cada barrio, nä manh witi josé y maría, y angel tambien wa'ku mye'tzu juwä mamä sapäki äjtyä nkomi mamä pä'naj äjtyä nkomi, ya cuando ta'npa je posada, nä manhu preparatzäknä' iglesia'oji wa'ku tzyäjkayaj tyäk'une mimä mimä po'e äjtyä nkomi, äjtyän jete näntän jo'nhku, nyi'tzäkpa desde diciseis de diciembre hasta veinti cuatroojmanhkä je posada ja'ku wijtu y yä'k gente pendiente'p ijtu que nä manh nyi'tzäki', nä manhu witi' enteru yä'ki kumku'oj y mnahpa barriu'ojmtya'p iyä' tyokatzäkpa posada y jenä witpa gente, manhpa gente, sajtäjpa dulce, sajtäjpa ojuela, cafe con panh, cena, titya'p sajtäjpa, jenä witpa ampänh gente syeguitzäkpapä'i, y yegatzäkpa veinti cuantro padrinu'i tzyäjkyajpa ojuela, janu'sy tu'mnämpa ja'ku näwit'täju äjtyä nkomi, witpa bandaji'k, jyo'pi'k veinticinco igual, min'nämpa misa'ojinh.